Une ndivona <noise> undikwimba isyule, ndyanokwako ukuta, <noise> ndive raisi, <noise> lino jikasindikana, <noise> une ndika akamama akaba akata bee, uju wuta raisi uve kweli? ndikata inyake ndilolaka, <hesitation> indeka insika amadarasa kalingi, isyule kangi ndikajileka, ukundyanukava ukuta, ndiunokwa ukuta uvuraisi ikasindikana, ndikanza ukubia ukukilimili isibungu. <noise> Ndilime isibungu, <noise> ndilime isibungu? <noise> nduba kupalila nindosa, amanduja <hesitation> amanduja twijave imbatata <noise> tuvike amanduja. Amanduja ukamanye, galale ukusenga wita akatanuli kala, wusyondike imbatata mu- mula kipya kipya kipya witove tanuri lelikumbulu, witova nulubiki <noise> witova, <noise> wiba ukoka. <noise> Upukua amakasi uko upukua upukua upukua upukua, upyoupukuie <noise> ukiliwuka, wenu imbatata sila inoe wichichisime, <noise> wochichisime ubasi ukwanza ukurya, wirya wirya wirya utola amakasi winywa, upyaunywe unywe unywe basi ubyaka kukenda uko kwikina vana navanine. Tubya kutova umpira kusivanza, <noise> gwitova umpira nisivanza uka twitova twitova twitova twitova, <noise> uwujaka kunyumba, lino wutwisea kunyumba avamama vitova, inyakala natwakili, <noise> natwakili inyakala, <noise> nutusaka maupale utuja ukumpira tuja pakilo <noise> lino kwisa kunyumba witi inyakala sininda, ndikwanza ukugona kunzira idwadi isiboko, ukutovwa, ukusyunda, vevisyunda umu visyunda, <noise> ipaka isidonde siva sivava, Isikong'o sihum, vasyundile sabu natubidi ukuakali inyakala.